Payshanba kuni haqida o'ylasam, haftaning yakuniga yaqinlashganimizni va rejalarimiz tugash haqida tasavvur qilaman. U albatta sabr va tayyorgarlikni ifodalaydi deb ham o'ylayman.